ס'דא א רינדעכיגע- א רינדיכיגע <hesitation> מינע אייזן און פון אינעווענדיג איז דא אויך א אייזן וואס הענגט פון אויבן און ווען מ'שאקעלט עס האקט די הענגעדיגע אייזן אריין אין די רינדעכיגע אייזן און דאס איז וואס מאכט די נויז ווען מ'דרוקט א בעל. סאו ס'איז- רוב מאל איז עס אזויווי א אייז- איין אייזן האקט אריין אין די צווייטע אייזן און וועגן ס'האט נישט אזויווי א אונטן מאכט עס א אפקלאנג.